जनवार त जनवार कुनुहु जनवार घर पालुवए भेले फेरी कुनुहु जनवार खाना दाना कस्के माजासे खिवोसहु पिओसहु । कुनुहु जनवोरौ के खिवोते पिओते फेनी लहलही घिन्टाउनेक अब जसने कुकुरही कि पले वोले लग्बहु । नाउ त चार घोडिय चार टाङ रहसै एते वोते रहसै सभ बुलइ ओसने ओसने टाङे बुल के यसै टान्णरी या मा रहसै हिला माटी लगला । हिला माटी लगला रहसै हसे ओसने यसै हसे रहसै कुइस कुइस करै उहे टाङे ठडिया के हलही लुगा फटा ओरि हलही तानै ओनाइ चिबोइ हलही हसे हलही थुक्, फिज सभ निकरोइ । उहेसे नानु मोर हसे घिनलगलहि उहेसे नानु दौल त दौले कुकुरु बकी उहेसे इचिका थेप गाज हलही निकरोइ जिभिया रहलही बहरा निकरो के बुवा तर हेर्ले त बुवा कतेक ओतेक रहलही थेप गाज सभ निकरावोकरा के जिभिय बहरै कि बहरै रहलही हखरै हलही जिभिय निकरा निकरा उहेसे मोर कुकुरा गहनी घिनलगलही ।